Ia, fitaovan̈a hita amin-drô oridinatera àby io ndreky, oridinatera àby io zen̈y misy disika dira edy e, aviô misy disika mera zen̈y koa an̈atiny zio, karta mera baka fa tsy disika mera. Abôkaiô misy vantilatera zay koa mampanintsinintsy an̈atiny zio ao, aviô misy kilavie. Aviô misy misy ino ma izy ty? Misy ekirònany koa zen̈y izy io.